Pɨ lo kuǝ̈ gakǝ we wǝǝ a láa fiɔ kɨ le si o lóo toŋ kǝ ke kpii apʊraatuyǝ o toŋ vǝ́ o lo toŋ a la lɛ wǝǝ kǝ ǝ fɨ kɨ o su. wǝ́ o lo su kɨ kɩɩkɩ kɨ l kpaa ko wǝǝ gamɛ oturu kɨ la ka yaa cɛɛcɛɛ.